won siyeden duran durani gaf sun dinin hindufne <hesitation> inaman ammotu tabia dansan oleh bulah, tabia dansan isha wanishiakasitif duran inama jarole duranin katika kila kabila yaani inama maeden mafunzo dansa inama barsiftii, ama amal dansa ak inaman ole walinbul akan baretee, dub dininen duftenan tamilatif taa maeden dinian tunen walumendishitiia ak nam gudio heshimenu, akiii hanin hamati, ak won daga fuda hamati, ak dabnin hamati won tan kulli inamaken duran habarsise bila ishinen bila dinir hindufinin hinbare dandani ileninen himbulen